جو لومڑا رہتا تو وہ اپنے آس پاس کا جو تال میل وغیرہ رہتا سب بنا کے رکھتا۔ پورے ماحول کا، کائیں کوں بولے تو، انہوں کِسّے کھاتے؟ وہ ہے ہِرن، اور بڑے بڑے موسان جیسے بڑے بڑے جانوراں رہتا، جو سب گھانسہ کھاتے، سو اِن کوں کھاتا۔ اور جو لومڑا رہتا، وہ کائیں سے جانوراں کوں کھاتا؟ جو بُڈّے رہتا، بیمار رہتا؛ کیا کوں جو تازے ہٹے گھٹے رہتا ان کوں نہیں کھا سکتا۔ نہیں بچتا تو انہوں کیا کرتے بولے تو، انہوں بیمار جانوراں کوں کھاتے، جس سے برابر تال میل بنّا آتا۔ اور جو گھانس پو کھانے والے جانوراں رہتا، انہوں کیا کرتے؟ بہت زیادہ گھانس کھا لیتے؛ اگر بہت بڑے تو گھانس نہیں بچتی باقی جانوراں کوں کھانے۔ تو کیا ہوتا؟ تال میل بگڑتا، تو کیا ہوتا؟ کچھ بھی برابر نہیں ہوتا؛ دوسرے جانوراں کوں بھی کھانے نہیں ملتا۔ تو اس لئے کیا ہوتا؟ جتّے گھانس رہتی اُتّیج وہ گھانس کوں کھانے والے جانوراں بچتے، اور جو وہ جانوراں گھانس کوں کھاتے، اُتّیج کھانے کوں لومڑا رہتا تو اس سے کیا ہوتا؟ پورے ماحول کا تال میل بنا رہتا۔ اس طرح سے ماحول میں تال میل بنانے میں لونگری بہت مدد کرتی۔